<noise> Ya, ehe kaofa tia hagnao togno hena mbô ko tafavoaka tsara igny antegna, alaigna môko izy zegny maseregny tsara miaraka amina <hesitation> ino izy tô? Epice regny, izy milôgno alôgnolôgno hely, de igny amzay zegny amboarintegna de <hesitation> de a- afo i izy kaofa mahandro agnanjy tsy atao miredaka be fa atao malemilemy amzay izy masaka tsara de kaofa hitantegna hoe tsisitsisy rà igny izy de fa mety izy amzay fotoagna zay.